Toh taamay wo day i ga baa gumo, kuma taamay i gwayay i ga baa gumo. Taamu kul goono da ɲga cee diraw. Taamu fooyaŋ goono, da manci diraw do no ni ga koy, ni si ni daŋ. Afooyaŋ goono, da ni ga koy ɲumay no ni ga ni daŋ afooyaŋ da ni ga koy saaji no ni ga ni daŋ. Ni ga ni ka day wonkulu da ɲga gwayo kaŋ a ga te don ifo se zama da ni ne ma ka afallaŋ ka ne ɲga no ni ga konda naŋgu kulu, a si te hinfaani. Amma da ni ka wonkulu kaŋ ni bay naŋkaŋ ni ga koy kulu, wonkaŋ ni ga daŋ neeya. Bor cindi goono bumbo da i hayo, ɲgay baŋkaaray bumbo kaŋ i te, wonkulu da ɲga taamu no i ga day a se ma gisi. Da i baŋ ma baŋkaara din daŋ, a taamo goono kaŋ i ga daŋ naŋkaŋ no i ga koy kulu. Cinday da Jumaa no ni ga koy, a taamo goono da habu no ni ga koy, a taamo goono wane mo da saaji no ni ga koy ɲga bumbo a waŋkaŋ ni ga daŋ goono naŋkul kaŋ no ni ga koy ɲumay yaŋ do wane, waŋkaŋ ni ga daŋ ka'koy ka ɲumay a goono da ni ɲumay ka'ka ma ka waŋkaŋ ni ga daŋ da kwaara ra no ni ga gwaro koyne waŋkaŋ ni ga daŋ ka kwaara wundi a kul goono. Da mo naŋkaŋ aran du, haŋkaŋ no araŋ ga koy da hiijay no, da hay'yaŋ no, da haŋkaŋ no day kulu waŋkaŋ yaŋ ni ga daŋ ka'koy don i ma te ni se ɲgay gwayo kulu a goono.